Jare oikovi yande ndie ou yavɨaetei amora mbaetɨ ou kïriiii yaiko oimesa mbae öi yande ndie jare ou yandepɨatɨtɨ jare ou yandeakɨ ete kavi ñamae opaete mbaere mbaetɨ ñanekïreɨ mbae yayapo jokua oikovi yande ndie arañavo